रेगमाल को सेंड पेपर कहो जात है। ये विभिन्न प्रकार के होत हैं जैसे अस्सी नंबर सौ नंबर एक सौ दस नंबर याइको इस्तेमाल गर्राज़ वर्कशॉप में करो जाता है। याको इस्तेमाल जंग छुड़ाने के लाने और लकड़ी को चिकना करने लाने होत ह। याइको इस्तेमाल सफेदी छुड़ाने के लाने और सतह को चिकना करने के लाने भी करो जात है। जैसे जैसे पेंटिंग में, फिनिशिंग में, पुराना पेंट हटाने के लाने और सतह को खुरदरा उसे चिकना बनाने के लाने।